ʻO ka pūlumi nīʻau kekahi mea hoʻomaʻemaʻe i ka hale no ka ʻohana Hawaiʻi. Ua hana ʻia ka pūlumi nīʻau mai ke kumu niu. Ua hemo ʻia ka nīʻau, ka waena o ka lau o ka ni niu a ua hoʻohana ʻia kēia no ka pūlumi.